Sakafo telo ze matetiky lafo amin'ny hôtely fisakafoanana zany i pizza o, gateau, avakeo lasopy, i pizza o any ho any amy telo aligny, de i lasopy ndraiky roa aligny, fa i gateau arakaraka angedazana fa ndraindraiky ray aligny fa arakaraka angedazana e kôfa ngeda izy io lafo koa edy e.